Na'urawol jamanu je foinutuggo nyamdu. bedo siga dum ha defetendu on Ngam sigugo ko defugo kuje ha nder mai. bedo foinita nyamdu be mai ngam hoinina himbe sungullaji ha nder wakkati sedda.